Ny adobo da sakafo filipianina nasionaly ampiarahandreo amin'ny hena voatoto, amin'ny vinaigra izao, da tongolo gasy, da saosy sôzà. Da lafa amin'ny fety lehibe ireny koa da m- manao hena kisoa natono izao koa ireo.